Naƒɔ nɔnaƒɔna vlɛ iti laduka ku nafonavlɛ. Nafɔvlɛa mɛ nakɔ namu nafɔ navablɛ tunu ɛgidzoyɔɣa. Yoesinu ɔɣunavu ɛgɛna munafɔ yawla miili lafa mɛ nafɔnavlɛ nu itiku edigboedigbo ɛwlɔdi latɛfa kunafɔ nayɔ yawla nadawa. Buamu adiawu ku mikasɛ nanonu kuniyaɣa kuniyaa ku naakɔsu nu idɔ yabeyuinɔufua mɛ natsinetsikaba udunu. Netsikəbaa mɛ nakɔ nabaagbetuwla mu ee itiku edigbo alo itiku edigbo nitsɛ, du manu nu kɛmagbetuwla ɔtabilɛ mu ugbataku kafɔnakawuetuse. Mɛ nafonaba gbɛtu wla dui laɛ; du itibi nakanadu nɔluluɛvla kɛmaʒɔ nutamavlɛ tunu eee muu idisenǝ ǝgɛwludi kpa kadi kɔmavi ɛgɛto la, ɔtaa ɔnabuɛ. Mɛ naafɔ nabagbɛtuwla egidzo alo ɛgɛlɛdi ili ɛgɛlɛdi alo ili ɛgidzo laku nafɔnabagbɛtuwla, kɔyaɣa nu ɔɣunavu ɛgɛnaa mɛ natsinemli mɛnatsi ne yuidu nu, anume wamili.